حالياً أنا في مرحلة تدريب ومرحلة إني آخذ دورات تدريبية كثيرة بحيث إني أبغى أتعلم أكون مذيعة راديو ومقدمة برامج تلفزيونية بعد، طبعاً إذا أتيحت لي الفرصة في أقرب وقت راح أمارس هذي المهنة بإذن الله، وجالسة أتدرب الآن عشان أوصل للمستوى المطلوب والمستوى المطلوب في هذا المجال صعب طبعاً في البداية، ولكن أنا متأكدة إني راح أقدر أوصل لشي في هذا المجال.